Hawlu lesdi mai dungu be pewol. Ummatoore lesdi mai do nana beldum hawlu lesdi mai ngam be Wala hawlu darnidum. hawlu mai do wailita wakkati fere dungu nasta kanjum hokkata remobe mabbe bosesel ndemri ko be nyamata. to dungu sali Bo sai pewol nasta kanjum fu hosa Wakkati. hawlu lesdi mai beldum masin.